والله الزول لو عندو امكانية يرجع بي الزمن او بي التاريخ لي وراء فا بتخيل لي الفتره بتاعت الثورة الصناعية او يعني بداية التفدم الصناعي في العالم هي دي فترة كانت مذهله ومدهشه التطور والنقلات الحصلت بين العالم القديم والعالم الجديد واختراع الالات والتغير الحصل والثوره الصناعية فدي كلها يعني كانت عملت فرقة كبيره فا الزمن ده أنا اتخيل لي كان بكون جميل الزول لو كان حاضرو وكان الحياه فيهو ساهله برضو مع الاختراعات الجديدة الحصلت وكده فتخيل لي ده زمن مناسب لو الزول قدر يرج ليهو في التاريخ وهو زاتو كان عندو بصمتو في العالم يعني في الزمن ده حصل تفيرات كبيره جزريه في التاريخ دي فترة كويسه لو الزول قدر يرجع ليها يعني